کھانے نوں رنگیلا تے من موہک بنانے لئی کجھ طریقے ہن۔ کھانے دی پیشکش دا پہلا تاثر کافی متناسب ہونا ہے۔ رنگ برنگے تازہ پھلاں تے سبزیاں شامل کرو۔ جے میں کہ لال ٹماٹر، پیلی شملہ مرچ، ہرا پودینہ تے جامنی بینگن۔ لے کے کھانے نوں صحیح طریقے نال پیش کرو۔ تازیاں سبزیاں یا فرائی پیاز نال گارنش کرو۔ ایہ نہ صرف خوبصورت لگدے نیں بلکہ ایہ دی خوشبو وی بھلاوندی ہے۔ سوساں تے ڈرزل مختلف رنگ آندے نیں۔ سادہ جیہڑا ڈرزل کرنا، پلیٹ تے پیٹرن بنا، جے میں کہ چٹنی تے باریک کٹیاں سبزیاں۔ ہر ڈِش وچ کجھ تین رنگ ہونے نیں۔